um obe dimiyan nɛ tɛliman ke han duwe-duwe mi ba nicoza wu'uwe a puna mu ɛnɛ su'ani ami ji nu mi sin nunɛ we zini mi ma tete lɛ baro komediɛn nunɛ we zi'uweni ba nicoza lo cunu mi ho dimiyan dɛ abe mi hi maro to sinwɛnu mana to mu zan oro yezu nɛ mana a'a virimi don ame we nunɛ we zini ba nicoza baro komediɛn mu sin mɛna a po an we jojo